أكثقر شي طريف حدث لي يوم كنت أطبخ وأحاول أعمل أكلة جديدة تعجب وتبهر العائلة، كنت مشغول وأحس إني نجم المطبخ وفجأة سقطت كل المكونات على الأرض، كنت في حالة من الضحك الهستيرية وكل العائلة انضمت لي، صار يوم مميز لأننا قضينا وقت طويل ممتع مع بعض في التنظيف وضحكنا على الفوضى اللي سويناها.